Mu ne lan moo si gën a baax nga jàng jigéen gi baa nga koy takk, man li ma jot a xam jikko bi, <noise> yaayam waajuram nu mu mel ak ban faç- comme jikko bu jikko bi moo every time. Jikko bi na xool attitude am bi, comme nu muy doxee ak naka la mel si biir nit yi, loolu yëpp danga ko war a jànga si jigéen baa nga koy takk. <noise> te benn bi danga war a xool yaayam, su nekkee yaayam comme ku baax la, danga xam ne doomam yi tamit ku baax lay doon, su nekkee yaayam tamit baaxul dangay xam ne doomam bi tamit baaxul. <noise> man lu ma jot a xam baa ngay jàng jigéen nga takk ko, baa nga nga nga jàng jigéen nga doog koy takk, dangay jàng jikkoom bi, nu mu mel si biir nit yi, nu mu buggee nit yi, nu muy tontoo nit yi, tontu nit moom mooy lu more important nu muy tontoo nit yi. Am na yenn jigéen moom su ko ooyee su comme su ko demee di ñaa- su ko takkee ba pare ni muy tontoo ni muy tontoo nit yi dafam dafa bon, ak nu muy nu muy nu muy bàyyi nit yi nit du ñëw fii dafa bon. Am na yenn jigéen moom <noise> jigéen yenn jigéen moom masha allah moom am na yenn moom lu si yàlla xam baax na.